Irô fitaovan̈a fototra hita amy fiara. Misy ny <hesitation> vôlan, klakisiôny, môtera, laroa tsy maintsy eo, avy eo misy ambroiazy, vitesy àby àby, eo koa tsy maintsy misy klinôtòn.